Ayi chewa ahogbren akpo ubmihi nga a shri <hesitation> ubmu adna ba na akpo akplakyen la abgo bma nga chuku dna kyan oriori. ahi lo nwo ba nwo ba nigeria ko africa nwo hyen chewa arewhi aklo kpo utmu mbo aklo dzu ekahe nga hyen rii nga lo ba sa da na sisi nga lo ada na ari embga aka are la ba na kpo kyen bana mii adzu dzadzi ahyen riahwen awa ndzi odne. dzadzi atno amatu dzudzi ana kpo nga ata ephu kala are nga aklo ozhen nga chuku dana bga are lo ohe lo duka nwo hwen lo kala gi ala wo <hesitation> usku ba nigeria kokuma africa ambo nwo gre usku aame la moa da arekyen dzu to tno ekahembo ayikre no chuku idzu kpo akplakyen ba ba no uri kuma no ba kpo utmu no ba hyanekpla ba no ba ri ombanaa and then la sa na ta akpu ngi ma ah sun no umbugu ma kino abgo mbo. moa la tpu mota azi ozhen ma <hesitation> ayi okhro ma ataka birki mayi okhro la ba ma a <hesitation> chiga ba nga ada ma da azhiqui owo ba no gre usku edzi ekpla me yi kena owo ba no kpo utmu awa kyenm oa hre no owo ba nokpo utmu awa atra ami lo ma kpo utmu omba omba ngi Unmukikyen sha mbo no kpo utmu angban ndzendze kaga ami lo ma ri moarewhi anyhowmbo no kpo utmu lo ma shri ikmu bmo adno ekpla bmo okpo ami lo ma hre no walo ekabalo awo koma awoo ba no kama zii uzi ko amachine ko omotu ahila duka la aklo da no bi odna chukuishi mbo nwo ka kama arekyen aka nambo nwo ota atpu okhro he ayi shki ayi ba enesla ba moa ayakplo ba moa kpo azga lo shki okhroyan mbo dukua chuku da moare are la zi ambo ana zi anyin lele arekyen awo egikun aka na ama ahe gi wula ohi lo ma mbo moarewh akpo akplo waya ma kpo akplo berkece kama ah kama ah kama <hesitation> ekhpo kyen awo ubmihi mbo areyambo akpo ekpol bma kadama nwo az ze abga ambo moa ka sun n ia umbugu mbombao nwo wola angbama umbugu kpu nwo oo usku edzi anwyen ahh andakhpo ba ubmi ambo president ambo atakpu moa vu na omba kone <hesitation> president bage mbo anwyen bma ambo a kina abgo akpu ba na ata amma anigeria akokuma usku moa bakaki bi nwo nwo wo ayi ba nwo harfi ba nwo lulaanwyen andakhpo ba ubmi kli la nwo uvu na la akpu. Akpu ibi <noise> mo ma shki lo moandakhpo atakpu mbo ah ama aba ekhren dne mo vu naumbugu hari mo bga na chuku akpu bma ata so ame o oba me gre me hyen avan me zgi hari me yi usku edzi mai sama okhro moa zu lo ma england, and u. S. A laa moa ustrellia la mo sora me dzuma nga <hesitation> me mbo enye igli ahogbren essonme nga me lu na ma dzadzi nga chuku da me mbo nwo ba ulu nwo wo odne mbo nwo ko dzu vbu mbo kaka moa sii moarewhi a nwo zi ozi ozhen moa si nwo, nwo wo odne mobasi nwo nga moanwyen atayi ka okhro mbo ka wo ubmihi mbombo ma woma mbo nwo shri mo shki nozhen, nwo wola akpakpa ma mbo nwo atakpu ozhen nwo angba akpla kiyin fi oda mo mo ki nwo abgo dno wuce gre so anzho ekro mo shri lo amota are mota shri naira daritno shri, adi mo ki na abgo dna gre mo kayi kama lu mamokpo binjiri mbo usku edzi mo wola ayakplo la ba la ma ashri zga nga ba mo aka amotu eshen ba mo aka lo idzi anwo mbo shrishri gno ekplo gno mbgi hwo akpiki mbo mo ayakplo la ba mo aka lo Nwo taba yisa gno wuce mbo, amma abi ahe ko ma a la yi mbo nwo wula angba mbomo ki nwo abgo dno gre so, are ah me de e ehwen ishri me hyen avan me zgi me zgiidzi iyi okhro kyen me. e dzu ahe mbo chuku eshi mbo rayuwa ba usku edzi la wome dzadzi gre ala ba gi kpo ahe bawe usku edzi bawe akpu wuma mbuba bawe akplo abyiwuma mbo la wuma mbo la woma amma abi gre dua lawu babyi agre duku usku edzi mo la kpo akplo abyi mbo a woma nwo dzu nwo ka ma tra akyun nwo dzu are ñaa mbo nwoka nna laakyuñ esson ba tpu ña yi ba se akyun alajuhubma tra akyinka kokuma atra ashe bma mbo ahi du me yi lo ama ayakplo abyi la faru kala gi anigeria la gre ba usku edzi achuku eshi mbo me eka usku edziesson abu ubmi awo ma dzadzi gre shine sa nwo ka moabi mvye akyen yi amii lo ala tsi engla aklo kpo utmu usku edzi ala ta echuku aklo yi usku edzi chukueshi mbo ame lo aña wola <hesitation> efreedom ba ña zi ame lo dzadzi kala aka ba mo akpoayakplo ami la la wu dzadzi agreb ba ahe.